<hesitation> Raha ny sakafo azo analana rano zao a: ohatra hoe ireny voankazo ireny, voankazo zao ny ankamaroany tena hoe azo alana rano daholo ohatra hoe ledsy, reny manga reny, paoma, reny akondro reny, de <hesitation> ohatra koa hoe ny <hesitation> tsaramaso, tsaramaso zao alana rano de lasa tsaramaso maina.